Este ijtyajke' je täp nku'tpaptä jenä ijtu limon, jete muspatä ntukä y jakpatä ntzäkpatä nä'to'nhku nyäjmayajpapä refresco, tambien igual katzu' lo mismo, jenä ijtu n wa'kutyä nku'tu como ejemplooo este je katzu, je lima nku'tpatä, jenä itke' nkiniya', je nkiniya ijtu de varias clases, ijtu ruatan, ijtu vale, manzanita, y ät masät nku'tpapä <hesitation> je ruatan, por que ruatan juwä känhpa sunyi omompä'pa, y nta koj pya'ak, al cambio je rr je vale jete koj pya'ak, mau dulce y nta nta mas ja nyä'itä mas sabor, tiko je ruatan jete sunyi omompä'pä jiko' muspatä nku'tä, jete't masät nku'tpa jete, itke je mandarina, tambien kyu'tyajpa mandarina, jiko at masä't nku'tpapä ruatanh, jenyanhkä'.